<hesitation> Bibin-dranomasina mihira fantako zao a: baleine mbanà dauphin, de f- tanjona an'jareo amin'ny hira io a mety hoe raha ohatra zao zareo falifaly na fomba fikoragnan'jareo na <hesitation> moa- moaka fiheseham-po zareo a de mihira mihirahira hira zareo de zareo io mahazo ananjy.